Inni tradisia nu kunnia inni mae <hesitation> bangsa punna lakbaju ki kappala punna lakbaju ki kappala inni, lani baca-bacai rolo <hesitation> nganre-nganre ki rolo rate kunjo <hesitation> punna maing injo ni haju injo kappala iya ka la ni sorongi naung ri erea ni baca-bacai isse rolo ka nakua injo tu rioloa <hesitation> ballo to intu punna ni baca-baca i kappala iyya sapatau lohe to injo padallekang na kadallekang, lohe to' injo ni uppa njo juku' injo nu ku passadia iya nakke punna akbaca-baca a rate ri kappala <hesitation> nu bua'buangang todo' nu lohe todo' anunna biasa kaluku <hesitation> injo-njo berasa ni anu ni <hesitation> pada songkolo <hesitation> golla eja, biasa todo riek tu ngerang tolek lohe to' injo biasa nu <hesitation> pada <hesitation> loka lakbu riek todo' onde-onde riek to' injo biasa <hesitation> nikua kopi' langi' <hesitation> lapisi nu buak-buangang injo nu na erang punna lampa ki baca-baca ri kappalayya injo-njo dumpi lapisia injo harus todo' injo riek punna akbaca-baca ki kappala ka nakua injo tu rioloa <hesitation> harus inni riek supaya inni pakdallekang na inni anua <hesitation> kappalayya aklapi-lapisi todo' i, appada inni anua <hesitation> dumpi lapisi a inni injo dumpi lapisi a nu biasa todo' <hesitation> anrongku to'ji baju, biasa todo' <hesitation> ni halli ri pasarayya biasa todo' nu riek to' injo tu husus akbaju pakunjo <hesitation> kunjo jaki tinggal lammali punna tala sampakki lakbaju kaleng-kaleng ta